Laada kam kuugal maajum kanjum woni ƴeeŋugo, e ɗum noddire ƴeeñirki, ƴeeñille, ƴeeñirga, e ɗum huutinira nga ɗum ƴeeŋa to ƴeeŋataako e koyɗe.